Eeee! Lafa hampiasa radara moa anaoa zay, lafa tsarainao mihaloha i hoe izao ny ilaovanao azy ka lla sendra mitoaky amin'ny raha ilainao azy igny i, da haianao hoe misy hoe misy olo gnagny.